ओवन बाटियां सेक बा <noise> को उपकरण हे गो। आफ़न ओवन ये फैली गैस पर धरा फेर जीके बाद में बाटियां बनावा। ओर उन बाटियां ने ओवन पे रखा, जीके बाद आफ़न उन बाटियां ने सेका। <noise> फेर बाटियां बन जावे तो बाटियां ने चौपड़ ला। ओर ऊके बाद आफ़न खा सका। <noise> जसा की ओवन में आपन कई कई गरम भी कर सका। जसा हलवा की कटोरी हे, यूनियें आफ़न गैस पे डायरेक्ट नि रख सका। कटोरी ये ओवन रख दो ओर गैस चालू कर दो। तो ई प्रकार से भी हालवो गरम हो जावे, ओर आफ़न ओवन में घी की कटोरी धर दा वा भी पिकल जावे। <noise>